Ny anjara asañy famelan-keloky amy fiañantsika zañy da ny mba fahadiovam-po. Fahadiovam-po satria no fa misy olo raiky ohatsy mamela olo raiky, da mety tiañy hadio zay ny foñy, tsy tiañy haloto sasy tsy tiañy hisy disa disa sasy antrenereo roa.